بعتجد أنه راح أسأله شي آخر أعمالك ممكن أسأله عن حياته الشخصية مين متزوج كيف بيجضي أيامه مع ولاده وزوجته <hesitation> شي الأماكن اللي بيحب يزورها بأوقات فراغه هاديك السوالف أنه أنا أحب أكون مثل- نكون مثل الرفقات ونتسولف بهذي الشغلات.